Lujua ta ye kichi kueti nka naá, xi lujua kua'ai lo lajinijna'ai tuku, kue ja'aso ye ko kundu jue'ei lo kuui kichi naá te ña'a xi <hesitation> <hesitation> kuui kichi naá te lajinijna'ai tuku, na nka kuu ye chong á xi livi nde na jɨ'ɨ ɨ́ɨ́n-i naá jnu ye lo tɨjnɨ jna'ai te lujua xijojna'ai jue'e, lujua lajinijna'ai jue'e nde nka kuu nuu lo kua'a ye lo kaai naá, te lujua ndeka jna'ai jue'e te lujua ndekajna'ai kuunchi a ye ndɨrrɨ lo kueti ka naá, te lujua lakua'aña'a ta ye livi lo kuu maai naá lakua'aña'ai ye lo kaai naá, a nde lo jɨ'ɨi lo ki tajna'ai ye lo kaai naá, te inii ndee lo jɨ'ɨi naá ñaliko lava'a ní nuu lo jɨ'ɨi, te kuenda kuna'aso ndee kuu nuu lo livi kuu tɨndɨi lo jɨ'ɨi naá. Te lujua ní ye chiva nka á, lo na kundekasoi naá, te lujua livi lajinijna'ai na kuu ye lo kaai naá tuku xi ta ye lo. Chiva lo na'nu naá, ye lo kuñe'nu ka nka naá na kuja'aso jokuita taka nda'a ye yuku naá, te lujua jue'e taka ye lava ka naá yeei i'iixi lo na jokuita ye lo na'nu naá, te jó naá te yee ta ye lava naá te lujua lajinijna'ai, tuku. Lujua ye livi <hesitation> <hesitation> ye china naá te lujua lajinijna'ai jnu na kuu ye lo ndee lo jue'ei lo na, ɨ́ɨ́n nkai naá na kuja'a nkaso ye i- <hesitation> kua'ai inondeei, kua'ai ni'i nkai chitií, te livi na lanijna'aso i'ii ɨ́ɨ́n ye lo ñatu ini nka nale lo ijña naá, te lakua'a jna'ai i ni ini ní nkai nale lo kuu lo kijle ɨ́ɨ́n ye naá lo jue'ei lo kundukui chitií naá, te lujua kua'ai lo kee ndujlui naá tuku, ta ye chitií naá xi, ta ye kichi nkaso naá, ye china naá xi kuelo lujua ñaliko lu'wa ní nka lo kua'ai naá tuku xi ndɨ meei lujua lakua'ajna'a, nale lo lo kua'ai naá, te lujua kee ndujlu ɨ́ɨ́n ye china lo ñatu, ñata kua'a ka naá, te na lajiniña'a ye china lo wa'a lo ndujlu naá, te ni lajinijna'ai, kuelo kuui kichi naá te lujua ndɨmei lakua'ajna'a tuku.